איך וויל אוועקגעבן מיין זיץ פאר א עלטערע מענטש. וואלט איך מיך גלייך אויף געשטעלט. און, און איך וואלט געזאגט דא איז קענט זיך אראפזעצן. און איך וואלט געבליבן שטיין אז יענער ז- זאל זיך זעצן.